<hesitation> Raha iaho zany e mande tomboky agnatine ala mikitroka agna da izy manko agnaty ala izy da mizy gn'amignany sy de mazava loatry, de gne raha hiomagnako hindesiko zash minday amesa iaho minday briquet, minday hagny avao koa zash mba da minday hitay raha ohatry hoe sisy gn'amignagny.